Yaa ña'a xiini keje xii comida mia yaa ñu'untu yoo, ya xini keje xi'i comida kuu yaa tunuma ntojova, minuu ntuchiva, minu stilaava, minuu ntiuxii tunumaa ntojoo ra keetaru ka xii ntakuu xiaxintu mii yo'o ta yoo suku savaa tuku na ntavira xixinaru xi'i ntifiva, tia'a ntiuxiiva xaa yoata minuu na kachio su savana ra kutoo tukuna kuxina mi tunuma ntojo xi'i ntiuxiva an yaka kuitia kua xixina xi'i mi tunuma ntojo mi ya ñiuntu yo'o, ta minu ntuchii tuku ra kejeaka xi'i ntuchi kuitia isa ntuchi kuitiva chi ta kuu ntiika ñaa'a kuvi kejea xi'i chi koo taxiaa sabor, ta minu ntiuxii ra ketaka xi'i tia'a ntuvaava ketaa xi'i mii tia'a ntiuxiva xi'i mi ya nte'e kaantu xi yaka kuitiva kejee tukua ka xiira, takuu ya min- minuu stilaa ra i'i tia'a ya sintikii kuitiva kuvii kejaa kaa xii, ta yia'a ya xiniu ku yia'a kuijiva yia- k ntukuva, yia'a tie'eva, yia'a kayuuva yaka kuitiia kutuku yia'a xiniyu mi ya ñu'untu yoo.